അഏസിയദു ഹലൌ ബഗേത പരമ്പര അദുഗേതന്ത്രലു ഓല। ഓഅക് ഫ്ര്യിന്ഗ്, ഉന്ദു ഛീനദേസേദ ഉന്ജി ശൈലി। ഹേഛി ഉരിയന ബേന്ഗ്കിദു കദിമേ സമയേദ ബേഇപവുന। മേഥഗേ ബുക കരുകു അപുമേ। വിശേസവദു നൂദ്ലേസു, തര്കരി ബുക മാമ്സഹരഗു ഉപയോഗ മല്കുവേരു। ഭമ്ബൂ സ്തേഅമിന്ഗ്, ഉന്ദു ഥൈലന്ദദ ബുക ഛൈനദ ഉന്ജി ശൈലി। ഭിദിരിദു, അന്ന, മീമു, മാമ്സഹരഗു ബുക രുഛികു ബോദദിന ഉന്ജി സമര്ഗിനു പദു ബേഇപവുന। വിദന। ഹസിരുഗന്ദ ബുക നൈസര്ഗിക ഗാലി അഹരഗു രുഛികോര്പുന।